पर्दा कपडासे बना औ भव समान हए । पर्दा खास करके झ्याल, ढोका या खुल्ला ठाउँमे प्रयोग करन ताँहि बनाव जात हए । पर्दा बाहेर से सहज तरिका से न देखपान के रूपमे जक प्रयोग करत हए । पर्दाके प्रकाश के रोकन के ताँहि फिर प्रयोग कर सकत हए । सुर्यसे निकरो घामुके रोकन ताँहि जक प्रयोग करसकत हए । और बाहेरकी अवाज रोकन ताँहि घरभितर कि वातावरण वढिया बनान ताँहि जक प्रयोग करसकत हए ।